Kultura t’njoftuna japoneze përpos respektit edhe mirëqënies, mirësjelljes së njerzve, osht e njoftun për <hesitation> kinema, për <hesitation> kuzhinë japoneze. Programe ose seriale televizive, osht i njoftun për anime, manga, lojna, muzikë edhe <hesitation> respekti ndaj traditave t’vjetra artistike.